ما كن عملتو ايسكريم بالبيت قبل، بس اذا دفكر انو اعمل مستقبلا اعمل ايسكريم - فأول شي اجيب حليب ، واطمش عاليوتيوب اكتب كيف تصنع ايسكريم في المنزل، واغشع اشنو المواد الي يضيفوها واطبق الخطوات وحدي وحدي حتى اعمل شي مرتب